<hesitation> Ileegum iyí mënmee yí ebandaţ mëntaŋ mëloŋ ţí uwáanu yul de mankir. Njí dëmbaţ pëmee iko bantulan mak, njí dëmbaţ pëmee ileegum mak. Më ţí <hesitation> ngí mee ngí manjá kantee bakáaţ uloŋ buyá kayá banëm bujá kee ikoo yan dune amankir mak dí umarëse ţí ngëtaŋ ngëloŋ dí umarëse. Ací náajo, náajo <hesitation> ecínaţan pëtí náajo naká kanú okoo díka cí. Uncí mënjeej <hesitation> tomat, baloŋ já bujá bul tomat feres, dëmënţ waŋ ajároon muncína kanú pëtí danjároon mucí. Salad dí <hesitation> salad kanú ţan nducídun mëndiŋ wín ñaan wáap salad pëtí, <noise> umënţ wun mom mëndiŋ wín ñaan wáap salad ná pëtí. Uncí mënjeej mënkarot inave yí yuŋ kak ţí uyërëra pëtí pun, ţí pëlí <hesitation> mëngur pun kabí uwala pëlí bëwíţës <hesitation> adaŋal pëmankir.